Nonno kompiyutaayel resooto bayaanuji. Daman ni ko njaye kompiyutaawa e jeyi ko wiyeete memory, nden e wodi ko wiyeete processor. To kompiyuta resoto bayaanuji sai to waylitidi ko wiyeete binary.